एबे हरदियार रङ्ग कहतेक माहा मुइ कहदेउन इअ जडवा जखनी हसै भर्खे सुरु हखई उहे महिनवा के सम्झससु कतौकी एबे उ जुनवामा हमरा हसी तोरी भर्खे बोउले । एबे तोरिया फेरी भर्खे तखना फुलएके जुन हसौ हसे उ तोरियाक रङ्गवा त हरदियार कहके त जम्मा जाना क थाहे बडै । एबे ओकरमा मेहेसे फेरी मुइ उहे जुनवाक कहदेउन एबे कतेक साल यागा उ त हैने थाह भेलई ना, उहे जुनवा मुइ हल्सु अ काठमाडौंसे घर एवै प्लेनमा हसे जखनी एबे मुइ प्लेनवामा चढके ओपरा से हेरै माहा त पुरै हरदियार देखार्, पुरै कहे जोकर ओथिया रङ्ग पोताइली बडै, पुरै गौंवा याट हरदियार एबे जहवा तक्ले देखै हरदियारे हरदियार देखै । एबे इ देखैक माहा कखनो लगै त एबे लुगा देलई ओथिया बेरी कथी हमार गौंवा मा मने देखेके मने गहनी माजा देखार हलौ । एबे ओकरेसे मेसे फेरी एबे इअ हरदियार देख्तेक हसे एगुडा ओथिया इ जुन अ मधु हसै एबे हुन्का फेरी त एबे तोरियामा गहनी भभनेसई ना, हसे उहे मधुवैक फेरी गहनी सम्झससु इअ जुन हरदियारी रङ्गवा देखके एगुडा ।